Tùhå nénâ laã juáhà jnanhà guiohà guiohà láhã láhãiã tonhâ tsouã nonê tùhå nénâ laã jánhåtiuã tsouã mánhå iã tonhâ juøå taùå manã ziaã bahâ manã ziaã carro liónã nienâ iã manã ziaã laå lùã iã manã ðùnâ tsouã tsóâ tsouã iâ ziáhã onã ðùnâtsouã jeinhâ niónã mønâ tøhê iâ ðanê tsouã lioàiã jonã iã nenã nénå carro juáhã tsouã dehâ carro ñanã oå camión iã nenã manã ziaã tùhå nénâ laã guiaâ taã iã nenã ziaã mønâ lùã jonã tanã ziaã nenã pahâ nenã láhå jøè nenã jøè <noise> jiáâ tùhå tsaihå paâ nenã nionê láhå jøè iã çóhã tsouã laã carro láhå jøè coche láhå jøè camión láhå jøè taã iã nenã ziaã mønâ lùã jonã nénå iã nenã nénå çonã juáhã çonã juáhã mønã çóâ baâ nenã nonê ðùnã iã nenã çounã juáhã mønã çóâ gasolina nenã lùã iã jmonå taâ tùhå nainhå laå manã lùã báhã nenã nionê láhå jøè ðuinà ðuinà lùã tióhå nainhå lùã carro nenã camion nenã laå manã lùã ðuinà guiohà nenã nionê iâ iâ jmonå taâ nionê lùã laê lùãlaê lùã æê tsouã baâ lùã nenã iâ tiã raâ zianhâ liónã neinâ ðuinà onã iã nenã bahâ lùã manã ziaãtùhå nénâ laã guiaâ jánhå taã iã nenã ziaã mønâ lùã <noise> zaíhã camio nenã carro nenã coche nenã tanå ziaã bahâ nenâ nionê.